والله شوف إذا أقدر أتكلم عن الحيوانات هذا شيء مرة رهيب أتخيل افهم وش يقولوا أو وش يفكروا بس من جهة ثانية لو أقدر أتكلم كل اللغات يعني أقدر أسافر أي مكان في العالم وأفهم الناس وأتعرف على ثقافتهم بدون أي مشاكل يمكن أميل اللغات لأنها تفتح لي أبواب أكثر